Edekyam mëjk jedun ti'i dunëp, manytë jedun ti'i tunëp, manytë dun padëp ti, ko'o mich adechë amëkyë adëchë kap ti'i badëp edekyam dun dunëp xajëp.